<noise> To saare min waari-wooni ɗo mi laaradammugal noy on haa mi laara, mi laara, mi laara. A saare ton mi wooni dammugal sappo-sappo on tan wooni haa saare may e dammugal sappo.